Ekintu ekibarampa ekibampabwire okukora ninga okukozesa nink'okunanka oku- okuku okusaasira mbwenu kugira ngu omuntu yaakunyiiza atayikara oine ekiniga omu mutima, onanke ohike noosaasira n'obuyaakuba yaakushaba okusaasiibwa ninga ataakusha akusaasiibwa, ogireki ogire mangu g'okusaasiira. Ekindi, ekindi eki bampabwireho kandi ekinkukozesa n'okugira ekiniga kyamangu, kugira ngu waafunaho akantu kakye mbwenu akaabaasa kukunyiiiga, akaabaasa kukunyiiza, ohike noogira ekiniga mangu, ekyo nikyo kintu eki bampabwireho na n'ekintu ky'okugira amazima, omu byokukora byona nikyo, bampabwireho nyine kugira amazima, niryeryo ebintu.